So a keñyiiɗo beeten kaa, ndaara libiton maaɗa njara walla so aɗa jogii ko ƴakketee maaɗa ƴakkaa timmi. So wanaa ɗun kulle keddiiɗe defeteeɗe ɗee kaa fu, ngel mbiiɗaa defataa hen fuu sikka walaa a ɓooyan. Heñaare maaɗa ndee du, ayiwa, a waawataa defude ko tawetee ana nafe.